биыл екі жарым миллионға жуық бала мектепке барды одан бері көп уақыт өткен жоқ бірақ бірыңғай форма төңірегіндегі дау қазірден ақ шығып жатыр
бағдарламаның кезекті санын оқушылар мен бірыңғай форма туралы талқылауға арнамақпыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы сіздермен бірге мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
біз бүгін осы мектеп формасы туралы тақырыпты талқылап жатырмыз
біздің ортамызда білім және ғылым министрлігінің өкілі ыыы қалкен елеукенұлы келіп отыр
қалкен елеукенұлы қазіргі уақытта қазақстанда мектеп формасына қатысты қандай талаптар бар министрлік тарапынан қалай бақыланады
бұйрыққа сәйкес біздің бекітілген бұйрыққа сәйкес біз мектеп і міндетті мектеп формасына қоятын талаптарды ғана айқындадық
і мысалы мектеп өзі ата анасымен ыыы ұжымымен мектеп ұжымымен
сол анау мектеп формасының ііі фасоны дейміз ғой орысша айтқанда жаңа содан кейін дизайн дейміз і содан кейін түрі цветі
ііі содан кейін мынау ыыы соларды өзі айқындайды сол себепті әр мектепте өз формасы қалады
жалпы бірыңғай мектеп формасы республика бойынша ол мына бұйрықта айқындалмаған
сол себептен әр мектепте өз формасы қалады ол қандай болады сол ата анамен сол білім ііі жаңағы орта өздері шешеді
сұрақ қоюға болады ма сіздерде қараңызшы осы білім білім басқармасына осындай бар ма
ы қай уақытта киімді өзгертеді неге мысалы біресе біз көк түсін аламыз біресе сұры түсін аламыз неге келеді неліктен
оның уақыт мерзімі бар ма бір қалыпты неге қалмаймыз сондай бар ма
і сұрағыңыз түсінікті айтайын дегенім мына ыыы біздің мына бұйрықта былай айтылған мхм
мысалы мынау ыыы жалпы қай мектепті алсақ та осы жаңа оқу жылынан бастап енгізгісі келсе
мхм ол жиырма бесінші мамырға дейін мхм ата ана жиналысын өткізіп мхм сонда түгелін талқылап мхм хаттамамен бекітіп алу керек
мектептерде формалардың түсі бәрі өзгеріп жатыр ғой ы жыл өткеннен кейін
оны көбінесе ұсынысты ата аналар тастайды ма әлде ұстаздар қауымы тастайды ма
ііі оны екі жақ та бере алады ұсыныс бірақ келіскен жағдайда ғана мына ата аналар жиналыста бір формаға келіседі
енді ата аналар жиналысында ыыы ол анау айтамыз ғой кворум болу керек деп ыыы ата ана түгел жиналу керек
енді екіден ііі больше половина дейміз ғой оны жиналу керек сонда ғана ол анау хаттамасын күшіне енеді мхм
мен айтайын ы жастар пәтер жалдайды ғой дұрыс па бір жерден бір жерге көшіп барады
ол мектепке барғанда мысалы айтады мынау форма келмейді ыыы біздің ыыы форма неткенін сатып алыңдар дейді
ол үш бала төрт бала сонда үш төрт балалары барлар қалай не етеді мен осыны ұқпаймын миым миым миыма қонбайды
мысалы біз былтыр фиолетовый цвет ыыы форма еткенбіз былтыр алдыңғы жыл екі жыл биыл сұры дейді мен әпергем жоқпын
қай уақытта міне ііі августтің жиырмасында бізде енді ватсап деген бар ғой қазір і родительский і өзіміздің і сыныптағы
солар айтады мен айтамын неге біз сатып алуым керекпіз мен соны түсінбеймін
мен балаларға жетпіс бірдеме мыңға құр формасыз туфлиі бар сондай ыыы спортивкасы бар сондайды алдық
и то екі ұлдың екеуіне емес бірыңғай толық енді толық алған жоқпыз иә
формасыз сонда формамен жүз бірдеме мың төрт баласы барлар қалай етеді мен соны түсінбеймін мен обал
ата аналар комитетімен шешіледі міне мен ата аналар комитетінің төрайымы болып отырмын иә мектептің
мысалы жаңағындай сіздер айтыватсыздар ол ешкімге жаңағы етілмейді единный форманы деп
а негласный түрде жария емес түрде қазір мысалы білімен і білім і басқармасынан нетіп алыңдар осындай форманы деген түсіватыр
кеше ғана мен сөйлесіп келдім мысалы сонда ы мен өзім өткен жолы базарға бардым мен де алған жоқпын форманы мен бірінші класстан бастап алпыс үшінші
сол кезде бар формасын сатып алдым алғанда жаңағының иісі дегенің енді
ііі иісі бұрқырап үйдің ішін жаман иіс алып кетті сосын күйеуім айтты әй сен бір жуып көр мүмкін иісі кетер деді
енді анау жылтырап оны жуғанда анау деген орысша айтқанда кол колом қатып қалды бәрі сосын барды да үтіктедім де қайтадан апарып тастадым ақшамды қайтыңыздар

оның жаңағындай мен ойлаймын формада негізінде ең бірінші біз өзі неге ұрпақты ойламаймыз біз ұрпақтың денсаулығын неге ойламаймыз
ол анау мен мысалы балам аллергетик асматик мен ананы айттым мен алмаймын дедім ондай
биыл да барып енді жарайды формаларын қарасам жаңадан единный форма бірыңғай форма дегенді барып қарасам
жаңағы жылтырап тұр материалы жаңа тағы да ы трикотаж оның жаңағы тоқсан сексен пайызы ы синтетика
барлығы синтетика мынау рубашкасының өзі сосын мен оны алмаймын деп мысалы базардан бардым мен базарда
мысалы единный форманың шалбары жеті мың теңге тұрады иә мен барып шалбарды төрт мың теңгеге алдым турецкий
единный форманың жаңағы тениска дейді көйлегі оның алты мың теңге тұрады мен барып екі мың теңгеге ал мен оны бір ғана
дизайн жағынан ешқандай айырмашылығы жоқ
иә мен мысалы тенисканың бір жалғыз өзін кигізіп жүрмеймін ғой немесе оны екеу алу үшін ауыстыруға маған он екі мың теңге кетеді
ал мен мысалы он екі мың бәленбай ы көйлек алып жиде алып балаға кигіземін
екі ақ балам бар екі баламды киіндіремін енді жаңа үлкен бала жарайды он бірінші сынып оларға форма емес жаңағы костюм шалбармен жүреді
сонда мен тұрсам алайын деп бір төрт бес бала еріткен әйел жалынып тұр маған мынау жидені дейді маған бір мың теңгеден беріңізші түсіріп беріңізші бағасын дейді
ол ананы мың жарым теңгеге де ала алмай тұр ол форманы қалай алады ондай бағасымен
мен мысалы төртінші мектептің ата аналар комитетінің төрайымымын бірақ біздің бұрынғы формамыз мен енді қазір биыл форма алған жоқпыз баламызға
мхм бұрынғы формамыз өте жақсы сапасы енді жаңадан жаңадан келіп бірінші классқа келген балаларға жаңа единный деп жатыр ғой соның сапасы мүлде басқа неліктен
мысалы мен мен мен де мысалы өзім ойлаймын бірыңғай форма болсын мен кеше зерттеп отырсам мысалы англияда бар жаңағы японияда бар бірыңғай форма
негізі бірыңғай ұлттық ерекшелік болу керек мынау қазақстанның балалары қазақстанның оқушылары деген
оны мен мысалы жаңағы өзі мен негізі конкурс жариялар едім мысалы мен ойлаймын солай конкурс жариялап осындай осындай формалар болса қазақстанда
бірақ оның бағасы ең әрі кеткенде аспауы керек ол біріншіден
не ы неге аудару керек сапасы бол керек оның халыққа жаңағы тиімділігі болу керек сосын бір ұлттық ерекшелігі болу керек бұл қазақстанның баласы дегенді көрсететіндей
ортамызда міне бақшагүл ханым да отыр сіз де ата аналар комитетінің төрайымысыз сіздерде қалай ұқсас жағдай ма
биыл жаңадан жиырма бесінші мамыр кезінде келіп бір ұсыныс болды басқа киім ауыстырамыз деп
кейбір ата аналар қолдағанмен мен ортаға шығып өзімнің пікірімді айтқаннан кейін бәрі мені қолдады
мен айттым бейбіт ханымның киімі бізге ұнайды біріншіден ол не скатывается
бізде бір проблема ол бала ұл болсын қыз болсын біз оны жуамыз жуғаннан кейін объязательно он должен скатываться
скатываться еткеннен кейін оны түрі де өзгереді өңі де кетеді баланы киіндірген құрлы өзінің көңіл күйін құртылады да сосын барып құрсын жаңадан аламын деп жаңадан алып бересің
біздің тәубе мен айтамын қазіргі негізі көп біз айта береміз жағдайы жоқ жағдайы жоқ құдайға шүкір қазақстанда қазір жағдайы бар ата аналардың
жылаған сайын ол жылай береді міне мен мақтанғаным емес алты балам бар мақтанамын мен қай жерде жүргенде айтамын құдайға тәубе шүкір деймін
бірақ мен бірде бір балама менің жағдайым жоқ деп айтқан емеспін бірде бір адамға айтқан емеспін тәубе
мысалы көп әйелдер қазір күйеулері жоқ әйелдер көп шыны керек
олар соны бәрі ақылмен әр адам қазір әр әйел де ер адам да ақылды қазір ешкімге ақыл айта алмайсыз
олар соны баланы туғаннан кейін оны ойланады осыны мен киіндіруім керек не етуім керек деп
енді бізде бір қателігіміз біз бір бірімізді сөзімізді толығымен тыңдамаймыз
мысалы жиырма бесінші мамыр күнгі өзіміздің әңгімені айтайын жаңадан алайық жаңадан алайық дейді бәріміз біз жаңаға құштармыз ше
ата аналар ма иә ата аналар мен айтамын ал жарайды мақұл жаңадан бір мен төртті киіндірейік дейді мыналар қала берсін
мен айтамын сонда мына жерде светофор мына жақ мына жақ не болып кетеді деді аламыз ба бәріне бірдей алуымыз керек он бірге дейін киіндіреміз кигілерің келіп баратса
сіздер ойламайсыздар ма бұл кәдімгі бір мектеп директоры мен кәдімгі бір ательенің бизнесі деп мен солай ойламын өйткені бұл жерде үлкен ақша жатыр
үлкен үлкен ақша жатыр менде бір ғана бала мектепке барады соның өзінде соның формасы отыз мыңға дейін барады
ол өте қиын тіпті жұмыс істейтін маған да қиын жұмыс істемейтін қаншама
мынау жерде анар ханым айтып отыр бес алты бала мен он баласы бар ананы білемін
ол аналардың психологиялық денсаулығын білесіздер ме қандай
алла шүкір күйеулеріңіз бар бар жоқтар қаншама күйеуі бар бола тұра үйде отырып алып инвалидтер қаншама сол жақты ойлау керекпіз
мынау форма дегенді қою керек бір ғана ақ қана жаңағы жиде жидеге ою салсақ тіпті қара шалбармен жақсы болады
қалкен аға иә і сіз ойлайсыз ба мына форма кисе балалар білімді болып кетеді немесе білімі жоғары болады деп
немесе ііі сіздер или еліктейсіздер ме европаға өйткені раз так хотите чтобы бәрі бүкіл не форма кисін единный
ол үшін ііі мен ашқабатта болып келдім түркіменстанда бірден білінеді университеттің қыздары жігіттері бірден білінеді колледждің қыздары бірден білінеді ы оқушылар
өйткені университеттікі бардовый цветте і колледждің студенттері ы сары цветті киеді екен
тәлпіштеніп келеді де анау сұр цвет мынау бәлен цвет ол мүлдем дұрыс емес
дұрыс қой солай болды қара не киеміз де
қалкен мырза сіз айтыңызшы сонда ы бұл мәжбүрлеу болып тұр ма сонда
балаларды мысалы фирмалармен і жеке сіз оқу жылының аяғында ыыы шартқа отырасыздар
сонда енді жарайды сапасы мен ы бағасы сын көтермейді ғой сапасы нашар бағасы қымбат кері болып тұр содан кейін шырылдаватыр ата аналар
мына сұрақтарға жауап берейін мына жігіттер енді біріншіден мына ыыы бірнеше сұрақтар көтерілді бір бір бір бір сұрақ қой
біріншіден былай анау бұйрықты дұрыс оқу сіздер жаңа дұрыс әңгіме айттыңыз бұйрықта былай айтылған мектеп формасын ата аналар өздері шешеді
бүгін кіргізеді ме екіншісі ертең кіргізеді ме оныншы жыл он бес он алтыншы кіргізеді ме ол ата аналарды құзыреті өзі иә
мысалы мектепте форма болмаса енгізілмесе ол сіз айтылып отырған әңгіме солай болады темный низ светлый верх болады мхм солай болады
маникен қойып қойған екі баланың жас қыздың маникені мен кішкентай ұл баланың маникенін бітті қасына контактісі ательеден осылай барып аласыздар
барғаннан кейін иә барғаннан кейін оның бағасы енді адам жаға ұстарлық болады
міне айтайын мына жақта түсіндірейін бірінші тыңдап алыңыздар
мынау мына неде ыыы біздің бұйрықта көп ондай моменттер ыыы нетілген
ііі ұсыныстар і ескерілген мысалы біреу айтып отырсыз мындай деп бірақ сіздер мұны түсті бекіткенде оны айқындап алу керек
а неге ол допустим көк болады біреу айтады біреу айтады неге бұл жасыл болуға тиісті дейді сіз оны дәлелдей алмайсыз
біз допустим бірдеме түрге цветке келсек оны дәлелдеу керекпіз
мысалы жарайды сіз айтасыз көк болсын дейсіз біреу айтады ол тудың цветі деп жарайды оны қолдайды
а ііі минюст қа барғанда әділеттік министрге барғанда сіз оны айқындай алмайсыз өйткені ол ата ананың құзыретінде жатқан нәрселер бар
содан екінші мәселе мына біздің бұйрықта ата анамен мектепке үлкен ы мынау права берілген ата ана мен мектеп қана шешеді
ол іс және мынау айтады қымбат болыватыр деп мынау бұйрықта да жазылған мынау мектеп директоры ы басшылар білім басшылары
ата анаға айтып мына сен мына жерден ғана форманы аласың а мына жерден алмайсың ондай оған права берілген жоқ сол себептен мынау ыыы
егер сондай жағдай бола қалған кезде қайда бару керек мынау білім білім орны ыыы не ұсыныс жасап
министрлікке ұсыныс жасап біз оны зерделейміз анықтаймыз
мысалы директор ешкімді ата анаға сен мына мына жерден ғана форманы аласың басқа жерден ала алмайсың ондай ыыы онда правасы жоқ ондай
солай келіп ол мысалы сол себептен былай айтылған осы бірінші ы қыркүйекке ыыы облыстарға әр мектептерге анықтама хат жіберілді
сонда түсіндірілген басшыға ата ана ы мектеп мұғаліміне ата анаға қалай мектеп формасы ііі ата ана ыыы сатып алады ыңғайымен
сол себептен ата анаға ата ана өзі сатып алуға да өзі тігіп алуға да сол форманы құқық берілген
чтобы өйткені біз енді осы елде тұрғаннан кейін әр жағдайды білеміз ғой ата аналардың сол себептен солай жасалған мхм
түсінікті қалкен ағаның сөзін ыыы қостай кетейін
қазақстан республикасы білім және ғылым министірінің екі мың он алтыншы жылғы он төртінші қаңтардағы жиырма алтыншы бұйрығында
орта білім беру ііі ұйымдарына арнайы і мектеп формасына міндетті талаптар бекітілген
ол талаптар ы жалпылай мысалыға ы ол баланың ііі сабақ оқу бөлмесінің температуралық жағдайына байланысты
сонымен қатар ыыы қысқы жазғы иә қысқы жазғы ыыы және ол ы тозуға төзімді
бала жаттығу жасауға тақтаға шығып жазуға отырып үзілісте балалармен ойнауға ыңғайлы
спорттық мерекелік және ыыы күнделікті ол күнделікті киюге ыңғайлы болу қажет
сонымен қатар материалын айтып жатсыздар құрметті ата аналар әрине сіздерді түсінемін материал сол талапты жақсы жақсы ыыы жазылған
яғни бұйрықта жақсы жазылған ы жартылай жүн жақсартылған матадан болу керек тозуға төзімді болу керек бактерияға қарсы болу керек және ол тозбайтын
мәселен осы жылы киді ме бала киді ме сол ол балаға келесі жылы сиып тұрса оны киюге бала құқылы
жаңағы бұйрықта талап талапта жазылған ол классикалық үлгідегі түс болсын үш түстен артық ыыы мектеп формасында болмау керек
ашық түс болмау керек шымқай түс болмау керек і жағымды түс болу керек
мәселен біздің мектебімізде сұры түс және қою ы ы қою көк түспен ыыы қосылған
басқа мектептен келсе ше ыыы егер сізден басқа мектептен келсе біз сізге і міндеттей алмаймыз сонымен жылдың соңына дейін аяқтайсыз
ескі формасымен иә және біз і мектеп әкімшілігі міндетті түрде ата аналар коммитетімен біз жылдың соңына қарай сәуір айына қарай біз үлкен жиналыс жасаймыз
ата аналармен сол кеңестік отырыста талқылаймыз мектеп формасын қандай түс қандай материал сол ыыы қалдырамыз ба әлде тағы өзгешелік енгіземіз бе
арнайы ата аналар хат ы жиналысының хаттамасымен бектітіліп біз сәуір айында ата аналар тапсырыс бере бастайды жаңа ы дара кәсіпкерлермен бірге
кәдімгі келісімшартқа отырылады келісімшарттың артында ы форманың ы мектеп формасының түрлі түстері және бағасына
оның бәрін ата ана оқиды да елу пайызын төлеп ііі келісімшартқа қол қойып жеке дараға ыыы дара кәсіпкерге тапсырады мхм кыркүйек айына дейін соны ата ана алады
шекті бағасы бар ма ыыы шекті бағасы енді әртүрлі
ата ана өзі қалай таңдайды ол түрлері көп қой теннискасы бар ішінде ы шалбары бар
ы және ол талапта тағы жазылған ы қыздың юбкасы тізеден төмен және мектеп формада ешқандай діни ағымдағы бір эмблемалар болмау керек
ал тек қана жоғарғы жақта аксессуарында не болу керек мектептің эмблема логотипі жабыстырылып тұрады
сіз жаңа тізеден төмен дедіңіз ы белдемшесі тізеден төмен болу керек дейсіз а одан жоғары болып кеткенде ол ыыы не істеу керек
енді қатты қысқа болмайды міндетті түрде оның барлығы
кездеседі ғой ондай жағдай қыздар өздері кесіп тастаған ба сонда қалай
оны бақылау әрине мектеп басшылығында қатты ол назарға алынады ол міндетті түрде
а жалпы мына қазақтың біздің ата жолымыздың өзіміздің жолымыз бар дәстүріміз бар
ы қыздарымыздың мынау белдемшелерінің тізеден і төмен болуы өте орынды деп есептеймін
өзіміздің дәстүріміз бар ашылып шашылудың иә қажеті жоқ деп есептеймін біз қазақ болғасын дініміз бар дәстүріміз бар соны сақтаған жөн деп есептеймін
қазіргі таңда өзіміздің жас қыздарымыздың юбканың ұзартатынын қалаймыз иә белдемешенің
егер де сондағы істейтін мектеп мұғалімдерінің өзі аяқтары сыдиып жоғары болып отыр да несі белдемшелері
анда мында барады бізді қарсы алады ата ана ретінде сондағы отырған әжелер әжелердің айтқан сөзі мынау ы мектеп мұғалімі ме әлде мынау кім деп
сондағы қыздар тұра тұрыңыз қазір апай бітірейін сондағы әже жылғыз мен емес қарап отырған соның бәрі
әжелер отырған көп әжелерді отырғызып қойыпты сондағы олардың айтқаны иә біз мұғалімбіз дейді
ал онда қарағым сен неге кішкене жақсылап ы жаңа формаларың жоқ па деп сол кездегі менің өте жүрегіме кіргені
өзіміз сияқты жас мұғалімдер қандай өздері үлгі көрсетіп жатыр балық басынан шіриді егер оларда форма болмаса қыздарда да сондай болады
жайында айта кетейінші ательеге бардық ііі өзіміз жаңа жилетткені алайық деп иә сұр түсті жилетка екен
ал енді сол эмблеманы анашым маған эмблема керек дейді эмблемаға баруға алайын деп баратын болсақ ол айтады эмблема тек қана жилеткамен сатылады дейді мхм
неліктен сондай талаптар қайда директор онда қарайды біз эмблемалар неліктен мектепте ы сатылмайды мысалы иә
ал егер ыыы жаңағы комитет комитет өкілдері қалай ата аналар комитетінің өкілдері бір нәрсе айтайын десе олар тіпті айта алмайды
айта алмайды айтыңызшы иә сіз мысалы неге қол қоя саласыз болды
енді пікір айтуға болады ма
бірінші арнада шағын ғана жарнамалық үзіліс біз оқушы мен мектеп формасы турасындағы тақырыпты талқылап жатырмыз арнамыздан алыстамаңыз
бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы біз мектеп және мектеп формасы тақырыбын талқылап жатырмыз
сапа сапа біріншіден бізде төрт жыл бойы турциядан келді тоқтаңыз енді төрт жыл бойы турциядан келді
біз міндетті де турциядан келгеннің өзінде бізде жылда сертификациядан өтеді лабораториядан бір өтеді объязательно өткіземіз
сіздер айтыватсыздар алты баламыз бар бес баламыз бар жылда майдың аяғына дейін бізде тізім түседі
ыыы бесплатниктер льготниктер инвалидтер анасы жоқтар біреудің әкесі жоқ біреуі
мен көпбаламын сегіз балам бар мать одиночка шымкент қаласынан келіп отырмын бізге синий киіңдер деп заставить етіватыр бір
оны мәжбүрлегенде қалай айтады сен міндетті түрде осы форманы ал
мен айттым мен тек қара кигіземін қара шалбар қара юбка бірінен қалған біріне кигіземін потому что менде сегіз бала мхм мать
мектеп жасындағысы нешеу
льгот болыватқан жоқ мектеп жасында менде қазір бес бала мектепте оқыватыр
екеуі садикте біреуі уже неге неғылды колледжге түсірді депутаттар көмек берді колледжге түсірді
барлық несін өзіміз көтереміз сізге көмек болсын деді льготник ешқандай мен льготник көрген жоқпын
жылда акция өтеді бірінші тамыздан отызыншы қыркүйекке дейін мектепке жол ыыы қайырымдылық акциясы
осы міне көпбалалы толық емес отбасыларының бізден департамент министерство тізім сұрайды бізден
көпбалалы толық емес отбасының балаларының тізімін жіберіңіздер және сол тізім бойынша отыз бала шығады ма қырық бала шығады ма
біз кәдімгі кәсіпкерлерге мекемелерге хат жолдаймыз көмек сұраймыз ол кәсіпкерлер жылда бізге көмектеседі
кәдімгідей осынша комплект мектеп формасын алып береді сондай сияқты ыыы акцияларға
түсінікті бірыңғай форма мәселесіне келетін болсақ ііі министрліктің жалпы бірінші жұмысы өзіне бағынатын ыыы мектептеріне білім ордаларына қадағалау жүргізу бірінші жұмысы сол
ал енді мектеп пен ата аналар арасындағы байланысты жаңа форма мәселесін енгізетін болса соны министр тікелей қадағалау керек
қазір сонда мектеп пен ата аналар арасындағы байланыс ажырап барады деватсыз ба сонда

талқыламайды қол қоя салады ол қалай тігіледі оны кімдер тігіп жатыр барлығын кигізіп қойған

бізде де определенный жерді айтады осы жерден ғана аласыңдар
жоқ оны мәжбүрлеуге болмайды ғой сонда бұған бизнес жасап отыр ма сонда
бұл жерде енді конкуренция ыыы болып тұр
фирмалар бағана шынымен бизнестің ұшы шығыватыр шынымен бизнеске жіберген болып тұр
себебі ы ол мектеп бағанағы процентін сол фирмадан процентін алатын сияқты
былай емес пе форма ал деген тендер жарияламайсыздар ма
мына мектеп формасын енгізу үшін осы мәселе он үш жыл талқыланып келеді
ол неге дейсіз ғой мхм мектепттердің тәжірибесін тәжірибесін жиналдық
қандай қалай қандай өйткені бар ғой біз тәуелсіздік алғаннан кейін көп мәселелер біз өзіміз шеше өзіміз шеше бастадық
сол себептен оған дұрыс келу үшін заң бойында келу үшін көп бірталай нәрсе жасау керек
мысалы давайте бұрынғы бұрынғы как ыыы бұрынғы дамымаған елмен сияқты қала берейік сол
бұл совет кезінде қала берейік сонда не болады біз дамимыз ба дамымаймыз
біз алдымызға талапты қоюымыз керек биік биік талаптарды қою керек
мына мектеп формасы қай жаста мынау мектептерде форманы сату бұрын ондай болатын тоқталды иә
иә мына мектепте форма сатсын эмблема сатсын ол заңсыз екенін иә оны нақты әр мектеп директорына әр білім басқармасына жеткізілді
мынау бизнес болса қазір мында не бар закон о коррупциий бар сол заңға қанша қазір білесіздер ме қанша мынау басшы мектеп басшылары заңға тартылыватыр
жауаптылыққа тартылып жатыр жауапқа тартылыватыр сол себептен бұл жұмыс тоқталған жоқ
мына мектеп формасы сапасы дейсіз мына мектеп формасы енгізілуі бойынша жыл сайын мониторниг өткізеді қай мектепте енгізілді қай
оған ешқандай бір сен бүгін талап қойыватқанда оны зерттеу үшін мониторинг жасалынады
мектептерде енді осы жерден барып ал деп мәжбүрлеп жатыр деп айтып жатыр ол заңсыз
ал енді мына жердегі баланың психикасын ойлаңыздаршы ханым иә все таки завучсіз ғой баланың психикасын ойлаңыздар
мектепте жиырма бес бала иә оның он бесі жаңағы мектептің өзінің ііі формасын алды оның ы оны басқаша форма киюге мәжбүр
біреуі тігіп алды біреуі ақ ақ үсті үсті ақ асты қара балалар бөліне бастайды бұның психологиясы бар өзінің түсінесіздер ме
олай істеуге болмайды болмаса тіптен алып тастау керек болмаса ақ пен түс үсті ақ асты қара нақты шешімге келуіміз керек
түсінікті әңгімемізді әрмен өрбітпес бұрын экранға назар аударайықшы әріптесім дайындаған сюжет бар
алғашқы мектеп формасын енгізген ел ұлыбритания деп есептеледі онда мектеп киіміне тек үстінгі бөлік қана емес аяқ киім тіпті шұлыққа дейін кіреді
әрбірі білім ордасының өз формасы бар және ол мектеп қабырғасында сақталып оқушыларға тегін беріледі
ал қазақ мектептеріндегі ұл қыздардың оқушы екенін білдіретін киім үлгісі мың тоғыз жүз жиырмасыншы жылдардан бастап қолға алынған екен
бердібек соқпақпаевтың менің атым қожа туындысы бойынша мың тоғыз жүз алпыс үшінші жылы түсірілген фильмнен сол жылдардағы мектеп формасын көреміз
ал еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін мектеп оқушыларының киім үлгісі бірнеше рет өзгерді қазір әрбір білім ордасының өзіндік бірыңғай формасы бар
олардың түсі де сапасы да тіпті бағасы да әрқалай мектеп киіміне қатысты қоғамда түрлі пікір бар
барлығының сол мектепте оқитындығын білдіреді ол көрініске де былай бір мектеп болғаннан кейін ол ыыы иә мәдениетті болып тұрады
егер мектептік біздің форма бірыңғай формаға көшпесе ол әркім қалағанын киеді ата анаға әртүрлі қиындық туады және балалар арасында ыыы жарыс пайда болады
барлығы бірдей жүрсе ол бәрі сол мектепте тең ұстайды бір бірін
бірыңғай үлгіде киім кию мәселесі осыған дейін парламент депутаттарын да алаңдатқан еді кейбірі ол мәселеге қатысты депутаттық сауал да жолдаған болатын
бұл киімге қатысты ата аналардың да айтары бар бірінің көңілі сапасына толмай баланың даралығын шектейді десе енді бірі құны мен қысқалығына наразы
ал отандық кәсіпорындар жалпыға бірдей мектеп формасын тігуге әзір тек ата аналар мен мектеп басшылығы бір тоқтамға келіп жалпы ортақ бірыңғай киім үлігісін таңдау керек
мектепте бір ыыы көптеген шешілмеген мәселелердің бірі ол жаңағы үлкен сыныптардың оқушылары юбкаларын өте қысқа киеді
і әр мектепте мысалы ата ананы тыңдайтын да болады тыңдамайтын да болады өйткені өзіміз осы длина ұзындықпен береміз бірақ өздері үйіне барып қысқартады
жыл басынан білім және ғылым министрілігі жалпыға бірдей талаптарды бекітті
енді оның стилі тігісі басқа да сауалдар ата аналар мектеп директорымен шешеді ал оның түсі ақ қара сұр немесе көк болуы шарт
сондай ақ өзгешілігін білім туралы заң бойынша енді оқушылар мектепке хиджаб киіп немесе қыздары орамал тағып баруға тиым салынады
сарапшылар бірыңғай мектеп формасы балаға да ата анаға да жинақылық пен тәрбиеліктің үлгісін танытарына сенімді
ал ата аналар болса оқушылар арасында киімге деген бәсекелестік емес білімге деген талаптар артады деген үмітте
нұркен қалижанұлы жандос айқожин пендеміз ғой ток шоуы
көптен бері ойымда жүрген нәрсе мына министрлікке сондай бізде мына совет үкіметінің осы он бірінші класстың қыздары мына кеңес үкіметінің ыыы несін формасын киеді
сондай бір сіздерде бекітілген нәрсе ме ол әлде сол неліктен әлде бұл совет үкіметін аңсау ма
неліктен деген сондай маған ылғи сауал ойымда тұрады ылғи он бірінші класстың сонда сол сондай сізде тәртіп бар ма немесе ол неліктен
қара көйлектің сыртынан ақ фартук киген соны айтамын ол неге солай деп
деген ол мектеп әкімшілігіне байланысты ол
ы олар барған жоқ қой мектепке солай болып
қоңырауда немесе он бірінші сыныпта ы сыныптар фартук кисін деген ондай талап жоқ
неліктен сол ол өзі сол мектептің өзінің директорына байланысты мәселен бізде қыркүйекте қандай форма болады он бірінші сыныптар соңғы қоңырауда
иә неге шығырады андай бірінші класстан бастап
мектеп өз тарапынан қабылдай алмайды ғой оны ата аналар кеңесі иә әрине әрине
ұсыныстар түсіп жатады мүмкін соңғы қоңырауға басқаша і киім тігерміз деп енді екі жақтап келісіп оны ы шешеді
жылда сондай ұсыныс түссе жылда түрлі түсті бола береді ме
қазақи бір нақышта болып тұрса қандай әдемі болар еді
анау совет үкіметінің оқушылары сияқты емес өзіміздің қазақстанның қазағымыздың оқушылары ретінде
сіз өзіңіз мектепке қарсы шығып отырсыз барыңыз мектеп әкімшілігімен жиналысқа қатысып ұсыныстарыңызды айтып екі жақта бұл мектеп басшылығына байланысты
мектеп пен ата ананың арасында ынтымақтастық өте тығыз болу керек өйткені ол сіздермен мектептің тәрбиелеп отырған балалары
былтыр сіздерде өкілінен келді осы жерде мен бір екі сөйлестім бір қалада қатысқан
кезде жаңағындай айтады біз жаңағындай білім министрлігі жағынан ата аналар шынында да сондай бір і жаңағындай ұйым ұйымдастырып ата аналар сонда мүмкін жаңағы тікелей байланыс болар еді
бұл жерде жаңағы ортада мектеп білім басқармасы болады да мысалы білім і министрілігінікі басқа ол мектепке жеткенше ата аналарға жеткенше басқаша болып
салиха апай біз бұрындары енді барлығымыз барлығы оқыған кезде бірыңғай формамен оқыдық
біздің қазіргі жағдайда қазақстан бойынша бірыңғай форма енгізуге болады ма
болады мен ойлап отырмын бағанадан балалардың жаңағы оқуға да жаңа еңбек еткенде де балалар ы жаңа ыңғайлы бұрынғы формалар
мысалы ақ кофта қара белдемше қандай ыңғайлы ы ешқандай синтетика да емес ыыы жүріп тұруға жаңа тақтаға шығып бор жазуға ыңғайлы
өте қазір соны көп ата аналар меніңше қолдайтын сияқты мхм мен де соны қолдаймын қазіргі неге мен
тәжірибеңіз бар ғой ұстаздық қызметте иә
ұстаз болып жүрген кезде балалар бірыңғай формамен жүрді ме әлде бірыңғай формамен единный
мен өзім балқаш қаласынан келдім бес жыл ы осы неге дейін екі мың алтыншы жылы ғана кішкене жаңа білім несіне өзгеріс енгізді ғой формаға
дейін і немен жүрдік ақ фартук қара ы көйлек кәдімгі ақ жаға қандай оқушы екені көрінеді баланың
сіздер ыыы балаларыңыз бір киімді киген иә бірінікін бірінікін мен дұрыс па
бірінші сыныпта ғана үлкен ұлыма бір форма алдым он екі мың сегіз жүз теңгеге ол қазақ мектебі сегізінші
сол бала ол сол бастауыш сыныпты бітіргенше сол форма сиды оған ал ол екінші сыныпты бітіріп үшінші сыныпқа өткенде екінші ұлым бірінші сыныпқа барды
мен сол үлкен ұлдың формасын кіші ұлға кигізіп қойдым иә ол да болса көмек енді маған
сапасы жақсы болып тұр ғой сапасы өте керемет мен сапасына ешқандай ыыы артық ештеме айта алмаймын
оны өздеріңіз сатып алдыңыз ба әлде мектептің нұсқауымен бардыңыз ба мектептің нұсқауымен әрине басқа өзіңіз сатып аламын десеңіз тіктіремін десеңіз қарсылық жоқ деп ескертті
енді сол сегізінші мектептен елуінші қазғарыш мектебіне ауыстық кеше осы форма бойынша тағы да сұрақтар қойдым
ыыы роза апайға кіріп директоры роза ханымға ы нұрыш ханымға кірдім
иә олар айтты сол формаңызбен келсеңіз де болады немесе өзіңіз тіктіріңіз немесе мына жерден барып деп мекен жайды берді
бірақ мен базардан барып екі мың теңгеден екі сұр шалбар сатып алдым болды
кеше бардық баламызға жаңағы біраз сұрақтар бар соны білу үшін көптеген жалғыз мен емес ата аналарды кіргізбей тұрып алған мұғалімдер тұрып алған
не үшін кіргізбейді білмеймін сұрақтар директор жоқ сосын айтты ыыы сөйтсе бар екен
ы педсовет деді педсоветі таңертең бітіп қалған ы жаңағы линейкасы болды мұғалімі апарды шығарды бітті сонымен кіре алмай кеттік
шағымдану керек егер ондай жағдай болса енді бұл заңсызды қой
мектеп басшысы мынау қарапайым адамды қабылдамауға деп заңда солай жазылып тұрған жоқ
ол ата ана құқығы бар директордан бірдеме сұраймын десе баланың ііі тәрбиесі сабағы қалай оқып жатыр оған құқылы ол қабылдауға міндетті ол міндетті
ол сол үшін сол сол мектептің директоры болып отыр тоқтаңыз тыңдасаңыздаршы
біз бір бірімізді тыңдамай отырмыз өз өз сұрағымызды өз і немізді проблемамызды алдына қоя береміз бірінші тыңдау керек қой
мысалы жаңа айттық мына берілген бұйрықта түгелі талаптар айқындалған
бірінші жағдайды қараған кезде ол бұйрық әрқалай орындалып жатыр ғой сонда әр жерде
ы жергілікті органдардың ы құзыретінде жатқан нәрселер солар қалай қадағалаватыр соған да байланысты
но бірақ бұл жұмыс әрқашан да жалғастырылады
сол бұйрыққа өзгеріс енгізу керек сияқты меніңше нормативтік құқықтық акт қой енді ол осы министрліктің бұйрығына өзгеріс енгізіп
әпке тұра тұрыңызшы осы форма мәселесіне байланысты министрліктің бұйрығын жан жақты талқылап жаңа министрлікте отырған ағаларымыз көкелеріміз бәрін оны зерттеп
осы мектеп директорлары бәрі қатыстырлып осы білім саласының қызметкерлері де ата аналардың да пікірлері ұсыныстары ескеріліп
енді бізде министр ауысқан сайын бұйрық та ауысады ғой сондықтан да барлығын жаңағындай жік жіктеп
единный формаға көшу керек сияқты
жоқ мен сізбен келіспеймін
сізге неге екенін бұл бұйрықты қабылдаған кезде де бұл жан жақты талқыланды
ата аналармен де талқыланды мектептерге де жіберілді ііі ііі аймақтарға да жіберілді басқа да ы құқылы министрлікке де жіберілді
ы несі кәсіпкер палатасына да жіберілген сол себептен бұл жан жақты сол себептен мен сізбен келіспеймін
онда неге онда шикілік бар жоқ онда шикілік жоқ өйткені сіз сіз өз пікіріңізді ғана айтып отырсыз
мен айтуға құқығым бар пікірімлі құқыңыз бар бірақ мен сізге түсіндіріп отырмын
біз екеуміз теңбіз аға
мұнда ешқандай жоқ неге дейсіз ғой
өйткені бар ғой бұл мен он үш жыл зерттеліп келе жатыр жан жақты қарастырылып келе жатыр
ол ол ол жай нәрсе бұйрық жай туындамайды ол тапсырыстан туындайтын нәрселер

сұралады мысалға сол қанша жылдан бері бізде апта сайын ай сайын басқармадан хат түседі
мектеп формасы қандай түсі қандай қанша ыыы бала қандай бірыңғай форма киеді
біз содан ыыы не есеп жіберіп әр мектептен есеп алынады бұл жаңа сіздер айтыватсыздар
түсініп отырмын статистикаға жұмыс жасайсыздар оны түсініп отырмын мен
бақылау жоқ деп бақылау бар біз апта сайын ай сайын біз есеп жіберіп отырамыз
міне мынанша баламыз мынандай түсте форма киеді келесі жылы бізде мынадай болады деп біз бақылаудамыз
арнамыздан алсыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз мектеп формасы турасында тақырып талқылап жатырмыз
өкілі отыр ғой сол кісі сіз жақсылап ұғып алыңыз да ы содан кейін осылай да осындай ы бүкіл қазақстанға
жалпы форма болсын әдемі де болсын бағанағы жігіттер
ою мына кішкене қазақтың несі символикасы
кіргізу керек біз тек салдарын айтып отырмыз да бірақ себебін айтпаймыз да
енді бізде болашақта бүкіл ел бойынша ыыы бірыңғай форма енгізу жоспары тұр ма қазір
мен айтайын мына біз біз ыыы заңмен жұмыс істегеннен кейін заң түрде заң түрде
мына біздің ы ы бекітілген ііі мектепке міндетті формаға қойған талаптарда ол көзделмеген ол көзделмеген
мен ойлаймын осы бірыңғай бағаға байланысты стандарт болу керек сияқты шекті иә шекті стандарт болу керек ол бір арнайы келісімшартта көзделу керек те
неліктен оны кім шығарды заңды неге сол министр құрмайды
иә он сегіз мыңнан артық ешкім қоймайсыңдар бағаны болды деп неге соны қоймайсыңдар он бес мың
жоқ оны біз қадағалап отырмыз тоқтаңыз мынау біз і осы бұйрықты қабылдаған кезде ііі бізге

жоқ сіз ол сапасыз болса сіз алмауға да мен алған жоқпын
неге сапасын тексермейсіздер бізге мысалы келген мектептердің бүкіл ата аналары бірінші сертификат сұрайды неге сіздер сұрамайсыздар
неге сіздерге көрсетпейді көздеріңіз ашықсыздар да
ата аналар қазір айтып отырсыздар жиырма бірінші ғасыр деп неге сіздер кірген кезде бірінші сертификатты тексеріп барып
ішіндегі соотвествосын бәрін тексеріп барып құқылысыз сіз барып серитификатпен затты апарып лабораторияға өткізуге сіз құқылысыз
сіздің сөзіңіз аузыңызда да биыл бізге ыыы кәсіпкерліктерге бір жылда он рет келді білім басқармасынан сертификат жіберіңдер міндетті түрде деп
сосын қандай мектептерді кигізіп жатсыңдар шарттың копиясын жібердік бұл бақылау деп ойлаймын
ал кім сертификат жібермесе сіз ата анасыз да мысалы айтып отырсыз төртінші мектепте оқыдым керемет деп
маған өте жағымды болыватыр міне сегізінші мектепті мен төртінші жыл киіндіріп жатырмын
өте маған жағымды өйткені мына кісіні мен танымаймын ол кісі айтады менің балам төрт жыл киді дейді
біз міне қанша мектепті айта аламын мен да жиырма бесінші майда барып тағы да біз собрание жүргізгенде айттық
бұрынғы формаларыңызда қаласыздар ма әлде сіздер басқа жаңаша біз биыл трендті жаңаша форма шығардық
сіздер жаңа айтыватсыздар біз жиырма бірінші ғасырмыз неге біз әдемі нақышта неғылмаймыз деп біз қазір лаборатория аштық осы жерде
нақты жауап беріңізші мектеп директорымен қандай байланысқа түсесіз сіз жоқ мен қазір соны айтып өтейін
нақышта істедік бірақ ол мектепте орыс та оқиды шешен де оқиды сондықтан біздің нацизм болады деп оны бізге
сондай істедік біз бізде бар қазір лекал да
соны қараңыз сіздер келісім бойынша жаңа сіз айтыватсыз неге әкімшілікте министрлікте ата аналардың кеңесі болмайды деп
мен соны қолдаймын кеңес болса ол жерде ол жерден таңдаса онда керемет болар
енді жаңа келісім шартқа келетін болсақ егер де біз презентация жасағанда он фирма келеміз
он фирма шығамыз барлығымыз ата аналар отырады осылай шапалақтайды барлығымыз дефиле өткіземіз одан кейін барып қайтадан шақырады бізді ата аналардың
яғни сіздер мектепке бірінші барып ұсыныстарыңызды айтасыздар біз биыл тек қана письмо жібереміз
биыл бізге бізде тек қана біз ы бармаймыз бізге қазір ақмола облысынан көптеген интернетпен заказдар түседі мхм біз қазір бармайтын болдық
өйткені сапасы өте жоғары біздің біз ауыз толтырып айта алатындай айта аламыз тапсырыс
өйткені келісімшартқа қол қоймасақ біз биыл ол мектепті қамтамасыз ете алмаймыз
өйткені ол мектепте мың оқушы болса біз екі жүз ғана әкелеміз өйткені ол біздің риск
ханым неше тұрады сіздің костюміңіз комплект он алты мың жеті жүзден басталады
кофта жилетка юбка
дұрыс айтасыз жаңа айтыватсыздар бүкіл адам ала алмайды комплекті кейбір айтады ата аналар бөлмейді екен деп ол дұрыс емес
біз қара шалбар мен көк шалбар істеп қойдық өйткені оны базардан алуға болады сондықтан комплекті бір бес мың бес мың бес жүзге ала аласыздар
сіздерге оның барлығының қажеті жоқ былайынша қарағанда көбісі міне мына кісілер
жоқ енді бір ғана кәсіпкер бәрін істейтін болса онда бәсеке жоғалады ғой
жоқ бір ғана кәсіпкер емес бізде өте көп кәсіп
енді соны айтып тұрмын ғой жетеді
конкуренцияны жоғарлату үшін біріншіден сапа болу керек міндетті түрде сертификациядан өту керек
сондықтан ата аналармен келісім болу керек ата аналармен қорықпай жиналысты өткізу керек олардың ұсыныстарын қабылдау керек
әр мектеп бізде жылда он баланы тегін киіндіреді біздің тегіннен басқа
біраз ой айттық қой енді түйіндейікші бағдарламамызды қандай байламға келдік
бір мектептен бір мектепке і көшіп барғанда
республиканың ішінде көшіп жүрген кезде олар жаңағындай сол киімді кие алатындай болсын өзі
тек қана эмблемасы ғана ауысатын болсын мысалға алпыс бестікі алпыс бестікі тұрсын
жақсы енді бірыңғай форманың үлгісіне көшуге ұсыныс жасайық енді министрліктен ағамыз келіп отыр жеткізеді деп ойлаймын сауатты жеткізеді деп ойлаймын біздің ойымызды
және де ііі екінші мәселе мына мектеп пен ата ананың арасында өте нәзік жұмыс қой негізі баламен жұмыс деген байланыс болу керек
және министрлікпен өзіне бағынатын мекемелердің арасында байланыс болу керек және бақылау болу керек деп ойлаймын ең бастысы
күшейту керек бақылауды күшейту керек
жұмыс жасау керек қағазбастылық статистика емес жұмыс жасау керек
мәжбүрлейді ол дұрыс емес бұл ата аналар қорықпаңыздар бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ бұға берсең сұға береді айтыңыздар айтыңыздар айтыңыздар
рахмет бастысы киім тәрбие тәрбиелеу керек киім тәрбие тәрбие беру керек балаға
ол жаңағындай қысқа жаңағы шынында да мектептің директоры айту керек ондай қысқа кимеу керек
бұны республикалық деңгейде бәрі бірдей киіну керек те
мектептердегі бірыңғай форма бай мен кедей баласының арасындағы айырмашылық болмасын деп енгізілген болатын бірақ бұл бастаманың өзі біреуге жағымды біреуге ауыр тиюде
сіздермен бірге болған пендеміз ғой ток шоуы аман сау болыңыздар